A rucha chlan a vik de chlan a muchaves de amusenag, ka drem ke seva <hesitation> sa ura cha drem che seva de cha namo sa chule, sa cha drem klue cha drem kema cha tet pacham nget ura minia ngia tet sa ma slamerki vetha cha sa chule sa mamar a muchaves de sa, kenam na va ma museng. Kenam na va museng diva cha tet sa ve se mit ka slamerki, sa kenap na ve museng diva aibes mamar cha then na seva seisei. Sa mamar cha tet pachen ka ma museng mama mar nget de katet pacham mamar nget ingia drem cha ama thalengem nga tamen ia abes mamar ia ngi na seva. Ngia tet pacham kama museng mamar nget. Do chule de sik klan a vikiae de cha drem a bik de a bes a mamar nget ma sevaabes a mar ngat. Dak kama amar ngat da chakn da irik abes mamar chia ngia na met ngia na seva ura minia ngia tet parem ga morka. <hesitation> Da kule ma ngia tet parem gama ivitki ataimga ava ma musneng, ngia darem chia ivitki ataimga ava musneng da chuai chia mar ngat. Ngat da ma guang. Nga thitikina na nge diva ngia tet, sima kama mudem pes. Daka ngia tet parem gama morka avama mira men, da mamar chia amar nge. De chama rucha chalan avik ma seva cha da cha drem kule da mucha ves da chadrem cha numnava iar. Daka muchuves da chula cha chalan oko ma mar chia chanamu, chanamu sava ma irang galan avik. Daka muchaves da cha drem ka numna ava ma musneng da mar ngat.